Agor a m'enyi gye ho papaapa nye "ludo" na siantsir a mepɛ nye dɛ, "ludo" a wͻbͻ yi, yɛwͻ dza ͻwͻ tum ka wo ma esan woekyir nna yɛwͻ dza obi so botum etwa wo. Na mbrɛ wosi wotwitwa na akansi a ͻwͻ dɛm agor no mu ntsi, ͻma m'enyi gye "ludo" agor ho papaapa. Iyi nye siantsir ntsi a m'enyi gye "ludo" bͻ ho.